असो छे दो हजार तेहीस में अपना एक गाड़ी ले आया। अपने बस की बाड़ी-बाड़ी बनाड़ी, <hesitation> छः टायर कंपरस नए दिया। उका बनाड़ी कल से चालीस पचास लाके चीक खलाओर बनाड़ी, फूल एसी, वेसी, त्री बाई टू, निचा सिट्रिंग, उपर सिलिपर की, कोई कोई बाद नहीं जाए। आपका तो ज़ाजा तेगीष में वाश लेएा। चे च्छ तवाजा तेगीष मा बश लेएा आपन बश की बादिवादि वनाडी चेई तायर कमपर्र्ज <hesitation> नहीं आदी आपका बनाडी कलजा मुझच चालिस पचाच लाक्ये चिक्कलार वलार पूले सी। वेसी आप दिज़ लु येल आपन भराड़ा को द्राव और किलना सब कभूलाया भी आदिप तुन नहीं गाड़ी चे कईन जागा भी ये बोतो हो ये बेने बेने बेने। पलाष्टिक का जो का संगे वो नो का संगे चिपका हो नहों गाड़ी नहीं ब्रान जे दिहन राख जो जरा उनकभी हो कै तब और साला हों कै रहा याड़ काई। का जै नहीं साला नहीं पहले दिन रगरी दी का।